Ia, misy fifandraisan̈a zen̈y ràha volan̈iny ndraiky menimenin̈y io aminakà. Fôtony anao izy iô kôa tsisy ràha tsisy ràha fekiny an̈atiny menimeninao, anao zen̈y tsy mieritreritry ràha fekiny, anao bôkà tsy tafivolan̈a koà e. Arakaraka ràha eritreretinao fo ràha volan̈inao. Tsisy olo zen̈y mivolambolan̈a kàra in̈y fo, tsy mandiniky tsy mieritreritry.